Yòò iku máa ikúnya na kɔ nìɖìkà lèe, màa ɖí ùgbàanì lóó, ugùgùnì. Ì fiá ɔmi kayi èé ŋe iku màa jènì ánìɖìkàà, <hesitation> u na kɔkɔ ba mù iɖì èle. U na kɔkɔ à nà nyò ɔ̀gbè hũi, u na kɔkɔ íɖìgaglanà nya wɛ. Káèè kayi èɖèé ŋe iku màa né néjenìíɖiwɛ, kele búá, à nàáa zo nú ilíɖo ùfu. Kele búá à nàáa za nù íɖì èle èmiɖì. Kele búáà à nàáa za nu íɖì, ayubí kpibua bu ɖo nyo ánìɖìkà lèe, káèè kayi á nà mì mùfía ìzì ɖiígbo, ù nàáa kɔkɔ áni <hesitation> ánìɖìkà lèe, íɖìgagla nàáa nyówɛɛ̀. Ú nàáa nyàmà iku ániɖìkà búá áɖì. Úni sú ù mla ni kayi è ɖèé ŋe iku, kɔ zá ya íɖì lɔ báá iku àámi màa éyi ŋèe ímɛ̀ úni nyì kɔ fía ni éènìɖìkà iku àámi úni mla kɔ níma. Nìlɔ ɖini kìtòo nì u na kɔ ɔyu búá, ayubì màa ɔwɛ náka nàáa mu fía ìzì ɖìigboò. Káèè kaɖi è ɖe líéwu íɖì, iku nya le ówó be ŋè ɛnɛ́ɛ̀ kayi èé ŋe wu léè tè ú nà áŋka míɖi ilíɖowɛ Tè yá ìzè kayi èé zi mù ikúnyà máaɖu nìzàa tè à nà fía ígbɔké à nàá banìi. à nàáá zi àtuà li ɖìli íɖì íɖìlɔ ni ka kayi ka ɖí kínì kòkòkò é nàá ŋeè. ɔwɔ ká nà zé nyréwu màa à nàáa ŋè màaké ú nà kɔ íɖìgaglawɛ. íɖìga nìlɔ ɖí íɖìgagla ówò bèe nyréwu kíni súówò bue ówò tè ze ŋè iku màaké nàáa kɔ ɔyu àni ùú sonìà ùŋonì weè nìɖìkà lèe àlɔ gàké ɔyu àni ù no tòo blù nìlɔ ɖí ni ikúnyà màa ké ówó bèé ŋe àámi ówó tà mi ya nɔ̀ku tòo ani ígbɔké úni mla sú kó zé lébènì íɖì. <noise>